والله يا رجل معي شغل لين بكرة. لكن شوف بس عشان ما تشتتني اكثر. راح احاول اخلص الشغل بسرعة. كم ساعة كذا ويمديني اخلصه ان شاء الله. تمام. وبعدين ننزل نروح في أي مكان حابب لو نبي ننزل على الكافيه برضو ما عندي مشكلة. ل كن بس أبي أركز بس كم ساعة كده عشان الشغل ما ياخذ مني وقت كبير. اتفقنا